yatua ya kwanza iyakwele kuwali umate kamanzi pamoto niwate kamanzi pamoto iyachemka ndiya chemka uitila mafuta yetela mafuta tayai yapatu moto kidogo kaili u- utaulo mchele ufula diwafulu mchele uwnji u- u- uitilu muu- muuma manzi anio huu tutaeka pamoto ukupika na- na- na- naninu mfunikiwa wa kukupikie gila paweno palu kueleka diwa kupika panu kueleka kula yachemka utola umu utulomu muzwa ukomia ndiwa komia kaili funika lu mfuniko kaili utai uchemka ndiya chemka kailu tolu muuzu ukomia liwa komia alo la manzi yapwa utulo usenula utulo muzu senula atimae ndiwalo la ngati wanju kuomba manzi yampwa nkani utuloa uu- uumu uwenu uweno upazwi moto ndiwa pazi moto papolipa nouuma peluta yalu uwalo upya